komið þið sæl íslensku

voru afhent á dögunum þau runnu til arkitektastofunnar

baðmenningar fyrir hönnun hér í Bláa lóninu og norður á Húsavík hönnunarverðlaun

á Húsavík auðvitað á eldri hönnun ég er búin að vera arkitekt frá upphafi fyrsti áfanginn opnaði nítján

á svæðinu þegar maður blandar saman arkitektúr og náttúru á þennan hátt svolítið öðruvísi við lásum landið í upphafi verksins og sáum hvernig væri best að koma fyrir

koma fyrir síðan þegar

vera tilbúin að endurskoða hug þinn þetta viðkvæma umhverfi sem við erum að byggja inn í og hvernig við nálgumst það með nútíma byggingatækni án þess að spilla því eða skemma það hvernig við röðum okkur upp í hrauninu

í raun og verum leggjum við upp með það að þegar við komum á einhvern stað þá skiljum við að fólk fái notið þess sem var fyrir við unnum þetta í samstarfi við

inn

sem svo að það gengur

blóðþrýstingurinn lækkar um leið það er

afkúplað sig frá daglegu

lifað og notið

Húsavík er gerólíkt verkefni miðað við Bláa lónið en á sama tíma er verið að

og byggja upp eitthvað fyrir íbúana og samfélagið og styrkja þá um leið ferðaþjónustu á svæðinu staðsetja sig svona nálægt hafinu húsið

við vildum ekki herma eftir náttúrunni það er sem sker sig inn í landið svo kemur þú inn í aðalsalinn og þá opnast út á sjó þegar þú kemur í laugina sjálf

utan þú sérð sólina setjast yfir

dásamlegt að fá tækifæri

vinna inn í svona umhverfi við erum að vinna hingað og þangað um landið núna er í byggingu vök

nálægt Egilsstöðum svo erum við að vinna að í Reykholti í Þjórsárdal svo erum við að klára Guðlaugu á Akranesi við Langasand jarðböðin á Mývatni eru í endurskoðun og við

að skoða

ýmislegt í pípunum